Pos pa estu só mu tradicional. Siempri que pueu descoju de dil al comerciu a cuerpu. Lo malu es que a ca ves es más compricau porque enos comercius ain menus avíus i afinal ai que agarral-si al ordenaol. Es tristi porque mesmu si hazis hincaera i t'empeñas en izí-li al comerciu qu lo pían ellus i les pagas la su ganancia, peru no ai horma, pahi que no quierin vendel alas vezis.